أكثر حاجة طريفة <noise> رأيتها لحد مرة شفت فيديو جد توص- تحاول إنها تنجص فوج كرسي تمام؟ وهي تحاول بشكلها ما عرفتش كيف تنط ف <hesitation> طاحت، لمن طاحت <hesitation> موتتني ضحك عليها، وطيحتها كانت تضحك. <noise>